Los chimpancés, pol su parentescu estrechu conos umanus, muestran albeliais mu comprexas i son escapás de ressolvel pobremas. Los galfinis son conocíus dela su enteligencia social, la su albeliá d'aprendizagi i la su comunicancia. Los alifantis son conocíus dela su memoria i las sus albeliais. Tamién los pulpus, que destacan pola su albeliá pa deprendel, movel ojetus i ressolvel laberintus. I tamién los cuervus, craru.